Эътимод асоси муносибатҳои солим ва устувор дар ҷомеа мебошад. Вақте одамон ба ҳамдигар эътимод доранд, ҳамкорӣ ва кӯмакрасонӣ осон мешавад. Бе эътимод, рушд ва ваҳдат дар ҷомеа душвор мегардад. Ман ҳамеша кӯшиш мекунам, ки дар зиндагӣ бо одамон бо эътмод бошам.